لو جدرت أرجع في الزمن أحب أروح عصر الخلافة العباسية، ليش؟ عشان أشوف إزاي العلماء والمفكرين كانوا يتنافسون في العلم والمعرفة، وكمان أشوف بغداد وهي في أوج إزدهارها، طبعًا هذا الوجت كان أحسن وجت في الخلافة العباسية عشان كدة أبغى أرجع في الزمن لهذا الوجت.